Qent jon t’njoftun qe jon kafshë shumë aktive. Kanë nevojë për shumë pëkujdesje edhe shumë lëvizje ditore <hesitation> për shkak se qent kan’ shumë energji. N’bazë t’moshës t’qenit edhe races t’qenit rekomandohet minimum 20 dej n’30 minuta aktivitet ditorë, n’maksimum rekomandohet me pas 2 dej n’4 her’ që me dalë jashtë për m’i kry nevojat e veta.